<hesitation> Ara-dalàna feky fa misy andraikitra pilasy tsy ara-dalàna amindreo mitarimy biby an-tran̈o fa koa mbola amin̈'ny pilasy misy zahay zen̈y karà ôhatra a Madagasikara zen̈y kàra mbola azo atao feky <hesitation> mitarimy biby an-tran̈o zen̈y, fôtony zen̈y kamarady kà bàka izy ren̈y koa fa sirto an-ten̈a tsy de man̈ana kamarady àby in̈y.